Nduu ndañi ini ñanijan ondodoja, jakana nujun ndo kojani ini ye'e ndanme tanrenñe ini ja, atukunra nacuenta ndame'e, entedikuu nayuu tuteriko ujun nadamamé nakava kune'e kundekuniya ndubu kuyuu ku najani ini ña'a tendiko há jun acha'a kada nriji kuu dikó naka indo yuku jaí nonrai janrá ondu nara tedijujó, nanka janii yuiñe ndekuu vii kudiku va'a nainra kukada tunguenta janii tuke'e ñanrá.